اي اول شي اوقف على صوب ما امشي في الطريق بعدين ايه اشوف الإطار ايه اي اطار الخراب اغيره اييب احد يساعدني وفي ايه السكروز نشيلهم وعقب نييب اطار يديد او نروح الورشة يسويه حقنا